סאו די וועג עס אנצוהייבן איז קודם מאכן א סקעטש וויאזוי ס'גייט בערך אויסזען, נאכדעם קען מען אנהייבן צולייגן די זאכן וואס- וואס מ'ווי- מ'האט שוין אמאל געזען אזויווי א עכטע זאך וואס מ'האט שוין געזען און מ'לייגט עס צו און נאכדעם קען מען עס פארבן וועלכע קאליר מ'וויל עס מאכן.